<noise> Kwan a mefa do <noise> kyeker akyɛdze ho nye dɛ mepɛ <noise> rɔba a wɔdze kyekyer ho n' na akyɛdze <noise> ne nyinaa so meyɛ no krado. Metserɛ rɔba n' no mu tatar a na medze akyɛdze n' ato mu na afei maka efuwafuwa na mapɛ adze bi a wɔdze tar a ɔyɛ yie, medze atentar n'ano <noise> no na ɔayɛ yie.